भ्याकुम क्लिनर को काम भनेको चाइ सामान्यतया सरसफाइ गर्ने काम हो। जैले चाइ हावा को माध्यम बठे फोहरलाइ आफु तिर तानन्छ या कोइ बस्तु लाइ आफु तिर तानन्छ। सामान्यतया हामिले कुच्चो ले झाडो लगौञया सबै प्रकार का फोहर हरु हम्रो रुम भित्र रहेका कोठा भित्र रहेका यो फोहर किरा फट्याङ्रा हम निकाल नाइसक्दा अनि धुलो हरु टिपि नाइ सक्दा, सामान्य धुलो उडौन्या मात्रै हुन्छ, झाडो लाउने बेला चाइ तर तोइ काम भ्याकुम क्लिनर ले गर्द्या हो भनेपछा उइले हमरो ठाउ भित्र रहेको फोहोर लाइ चाइ सबै आफु तिर तान्बटी चाइ धुलो देखि लिएर किटाणु देखि लिएर एक आफ्ना भाडो मा जम्मा गर्बटी हम्रो बस्त्या तरिका लाइ, हम्रो बताबरण लाइ चाइ स्वस्थ राख्द्या काम गरन्छ। साथै जा हमि डाइरेक्ट हात पुगाइ नाइसक्दा, कुच्चो ले झाडो लाइ नाइसक्दा तै ठाउ मा चाइ सामन्यपाइप लाइबटी टाढाबठे तान्बटी ले ताको फोहर निकाल्बटी चाइ हम्रो घर को कुना कप्छा हरु सबै साफ गर्दु मिलन्छ​।